ان شئت منطقة هادئة كانت مليانة بالناس الطيبين والجو العائلي الحلي كان بسيط وفي كل شيء قريب مثل السوق والمدارس كنت احب اعيش في مكان يتميز بالاماكن المفتوحة وكان في متسع للعب مع الاصدقاء في الشارع او الجيران الوضع كان بسيط لكن كان كله دفء ومريح. الكل يعرف بعض والمساعدات متبادلة. والشعور بالامان كان شي دايم.